Ehani tawe enendu e ɗen godinafali himɓe meɗen yasi, annasara en ɗigujine ɗi ngaɗa ɗo ira no woɓɓe meɗen waɗaata lanyi koddiɗi. Ira fiza en sawama ko nandi e muɗum. <noise> E no ba gaɗirta fishfay ko nanda e woni ɗo fu ko hande e ɗe, e ɗen butco ɗum e gollitiraɗe e nafare muɗum na e nyandu meɗem.